To myani ma ri ma tlə a ləb monda amma myani ma tlə kudu ma tsən a dlye mən ci ngən geɗi mya nimə tsən a dlye wa səŋ kə voni namboŋ mə yel yanayi wasəŋ mətsən a dlye wasəŋ lafiya har məsumdi ma tlə abuja birnin tarayya ma tsənɗani a dlye gwarawa kə voni namboŋ təkari mə sumdi ma tlə zariya mə sə tsən ɗani a dlye yan uwan mə gi kin mə sumdi daga ɗuni mə man tli gudərawa yan shi ma mə fi karami tsən ngən tə yaŋshi mə fahimtai tu in kya ngyalaŋ yalt- yalt ko gari -gari. Ka yel canji a rayuwa tsən ngən wa ka kuubngənsə monda ka canjai kyani ngərwa a rayuwa wa ba sai gon ya wul ngə tu canja yiŋ so a ləɓi gi myani mə kuub ngənsə monda a ri ngən won ɗan mən ri ngən tu wutu ma yani ma nə kwan ngəni to se mə yeli gaskiya gya gi ɗaŋ mə nga mə ngyalaŋ ma ngyalaŋ kuma ma tsən tə zaarsə kala kala to yan cini ngər won ɗaŋ mə nga mə yisəŋ a tsən ngən kə ɗəŋ yandi to daga ɗani kuma sai tlə ngə nen ɗaŋ mə tlə nə kwan ngəni yani ma a ləɓi gi ma nə zaarsə ɗaŋ sən tsən cim shi yare dabam dabam yare kala kala hali kala kala puska kala kala ngən monda de ɗaŋ ka yeli nə kə gon ɗaŋ kyani ma ka ga a gwai sabotu a canjai kayeli yanci.